<hesitation> ñaandu waɗaa ndu lanɗan ɓuranikan waɗaa nɗu sikkoro sabi sukkaro mi ɗe hula ɗun sanne. Sikkoro ana yaawi waddude e neɗɗo messede ɓernde, ana yaawi waddude e muuɗun ñaw ko ɓe mbiyata jabeti koo. Min kaa so a landike kan fuu, ko waɗaa lanɗan koo, fati lanɗan duu heewa sanne. Ɗun ɓuri, sabi minen min mboowi sikkoro ko sakkitii warde koo Lanɗan ne, illa arande faa jooni kañun woni ko waɗtetee ley-